نسقسيه اذا قدرت تكون أي حاجة في الـ العالم، أي حاجة سواء حيوان أو شيء واش تكون؟ و السؤال الثاني، إذا عاود ولا بيك الزمان للوراء، وشاهي الحاجة لي تبدلها و لا وشاهي الحاجة لي ما تبدلهاش؟